<hesitation> punna anu ia tau nu biasayya ku urang sitte ia anui sangkak buangang i, <hesitation> biasa umuru, ruampulo taung, <hesitation> ruang pulo lima biasa <hesitation> tu toa <hesitation> injo anui sangkak buangang i nu ku urang a sitte biasa <hesitation> punna anu toh sittea, apalagi punna urang si <hesitation> sipakkuliangku ja <hesitation> biasa ji allo-alloji apalagi punna siballak toh sipakkossang, a injo <hesitation> pasti sitteki allo-allo ki sitte iya <laughs> injo biasa punna <hesitation> apa ri haju punna sittekki, biasa ca'carita mkki sembarang mi injo ricarita punna sipakkulianga toh, sembarang ji <hesitation> ricararita biasa a domeng mki, kunjo todo jki domeng sanggenna tette tallu ri bangngina, tala ri isse tala ri ukrangi hattua punna rurungang mki anua <hesitation> sipakkulianga atau urang-uranga, <hesitation> injo sanggenna mintok i angnganu, biasa sanggenna <hesitation> elek, si kunjo jki sica'carita, sipakdomengang, jari punna tu toa ia biasa anu sitte a ri anu <hesitation> apa sitte a ri ballak na toh <hesitation> biasa bahas anu maki injo bahas-bahas <hesitation> apa <hesitation> politik Biasa todo <hesitation> bahas-bahas anu mki, a biasa akkutaknang tokmi ka tala bunting pa nakke biasa akkukutaknang to mi injo angkua sikurayya nu bunting, <hesitation> sikurayya pi nu selesai, eih injo punna pakku-pakkutaknang na tutoayya beih, apalagi punna pakbuntingang, <hesitation> hatang i ri anu ri jawab anunna pakkutaknang na ka masalahna kuliah inja ki, eih injo punna tu toa do, jari punna anu iya punna anak anak ja ia ri ngissekji riurang karekkarena ia.